हमैके देश के आदमी सब न सब से बेसी खेलकूद मन पर्याय वाला । चुंगी उके बाद लोकरचली गोली फुटबॉल उके बाद हुआ हुलेके ई सब बेसी मन पराइसै ।